Muzlatilgan ovqatni oldin qadoqdan chiqarib olasiz va mikratolqin uchun mos keladigan idishga solasiz. Pechning quvvatini o'rtacha darajaga qo'yib, ovqatning turiga qarab besh o'n daqiqa qo'yishingiz mumkin. <hesitation> Vaqt o'tgach ovqatni aralashtiring yoki aylantiring. Shunda u teng isitiladi. Tayyor bo'lgach issiqdan ehtiyot bo'lib olasiz va darhol iste'mol qilishingiz mumkin.